أفضل نصيحة تلقيتها كانت هي كن صادقاً مع نفسك فما يفيدك شي لو كسبت العالم وخسرت نفسك، هذي النصيحة خلتني أرجع أراجع كل اختياراتي في الحياة وأكون واضح في أهدافي، طبقتها من خلال تحديد أولوياتي والتركيز على الأشياء التي تهمني فقط.